Ман одатан барои пухтупаз равғани растанӣ интихоб мекунам, зеро он барои саломатӣ фоиданоктар аст. Баъзан барои таъми махсус равғани маскаро истифода мебарам. Равғани ҳайвонотро камтар истифода мекунам, зеро он вазнин ва барои дил хуб нест.